بشوف إن الجرايد هي أفضل شيء نقدر ناخد منه أخبار صحيحة، بس هالحين نقدر ناخد أخبار من الهاتف من الانترنت، كل هذي الأشياء بتفيدنا وبتعرفنا أخبار جديدة، وعن نفسي بشوف إني بقدر أشوف الأخبار من الهاتف مالتي بشكل أسرع.